Mm <hesitation> choronok che chuk ko kkk ng'okero choronok che chuk, komwae komwachi choronok chun alek kolechii ikeere chicho, chicho kop- kopaishe, yae kasit amatache chii, apa chii nekaran, akotinye ng'alek che- che- che cheng'o ng'alaluun kotikonin kolechin ii, ng'eyai, ng'ep ngetakchi kei yu, akeyai kasit ne uu ni, ko karon kekere sapeet kokakonyo kotokos sapet konatok ne paipachin choronok chuk ng'o keer, paishonik chuk anendet akoyanenia kei kokeere kole oye chichi ko kere tai.